Озодии сухан яке аз ҳуқуқҳои асосии инсон ба шумор меравад. Он ба ҳар кас имкон медиҳад, ки андешаи худро озодона баён кунад, бе тарс аз таъқиб ё ҷазо. Ин озодӣ барои рушди ҷомеаи демократӣ ва ислоҳ шудани мушкилоти иҷтимоӣ муҳим аст. Аммо, бо вуҷуди аҳамияти баланди он, озодии сухан бояд ҳадду марз дошта бошад.